आ हरदेयार कलर कह्तेक तुरुन्ते मोरा धान क याद यइलही । धान आ इ सोना एल्लो भेले इय मोरा पुरइ रमाइलो हसे इ कथी कह्सइ यउठा हरदेयार कह्देउन इय अ्ने हरदी कलर हरदेयार । हमरा ठारुहुनुका हर्दी के हरदी कह्सहु । उहे हरदेरी से हर्दी से हमरा हरदेयार कलर भेल । तोरिया फुलाइल हसइ फेनी हरदेयार ओकरही मा हसइ । कथ्कह्सइ <hesitation> मधु हुनुका ओकरही मा भिभिन भिभिन करइ हसे ओकरही मा फोतो खिचोले फेनी जहनी माजा यसइ । सिनवै देलही दउल बनाइ उ हरदेरी कलरावा देखते कि तुरुन्ते । <noise> इ हरदेरी फेरी हमार मिठाइम फेनी बहुत पार्कआर मा हसइ इ । हरदेयार कलर फल्फुल भेले फेरी यपनही दउल हसइ । जाही फल्फुलवा हरदेयार हसइ उहे पाकल कह्सहु हमरा ओसनक फेरी हसइ । हरदेयार कलर यपनहिम मा उव उमाङ छवे वाला कलर हलइ । र इ कतेक न कतेक जन क फेरी मान पर्सइ र इकर मा जथी फेरी यब घोलिया देखी लेर र पेन्टिङ मा देखी लेर घरमा रङ लगावे देखी लेर <noise> बहुत बात मा हरदेयार कलर मने रङ क पर्‍योग हखले हखले जेसइ ।